ghan nuu amtan kasjirkhan elfu lamaa ilamaa afuri khaan won dhib hinkhabdhu naaam tokit ghadbee yedheni Naam khun maaan yenen eee ectorial guniiathi dhufee makhasa blaster elebonga yedheni dhub Naam khun won inin anashagesise yaani nadhaen dhib afurthi bulah nadhetha won dhagenan nakhunen nadhenthan lillum nyathe yedhen akhum dirah itbuyee nadhen obolesa nyathe nadhen minister nyathe nadhen Anthony general nyathe yaani nadhen inamaa ghughurdha serkali kas akhamaa nyathee dhub thaan akhan khabedha